ƙe maa miniji wucciina shin walla ƙe maa waana gbandum mo̱ ta yiiƙo ma ɓullo̱-ɓullo̱ ƙammai ƙamma buƙra fuke, ƙamma fwada ƙammai <hesitation> ƙammai ɓuƙra fuke kmma guttung ƙammaii shuuri, kamma shuurin to ƙamma <hesitation> kamaa wanna ka maa ciiko shiɗan bukra mije ta ɗiya̱n ta rimbiko shikko̱ ƙe maa perko shidam no̱ mai shiɗan no mai Jos ƙammai ƙama perƙo ya ili dai ke maa perƙo mandi ili daban kaara iya wai <hesitation> shiɗam wukiina mo̱ ƙamma shiƙan ɓukrammo̱m don bukra ti piccemmo̱ ɓukra womo̱mo̱ <hesitation> ɓukra fuke ƙam, guttung kan paala kam. <hesitation>